ناامیدي یا نهیلي د هیلې ختمېدل دي. دا د زړه دروندوالی او د ژوند د خوښیو نه لیدل دي. کله چې انسان احساس کړي چې نور هېڅ نه شي بدلېدلی، یا خپل هدف ته نه شي رسېدلی، دا حالت پیدا کېږي. نهیلي انسان مایوسه کوي او یو کار ته شوق له مینځه وړي.